Karazagna zava-pisotro raha manjary giahagna ranondranon-draha le haiky <hesitation> dité, kafé, jus <hesitation> avekao <noise> toaka sy tsy haiky eky e!